Agar dengiz sathi ko'tarilib, <hesitation> yer suv ostida qolsa, insoniyat omon qolish - <hesitation> omon qolishi mumkin shunday bo'lsa ham. Chunki bu yerda qutqaruv xizmatlari bo'ladi, ya'ni evakuatsiya jarayonlari. Oldindan shu narsa bo'lganda sodir bo'lganda qanday qilib qutilish <hesitation> g'oyalari o'ylab qo'yilib o'shanday bo'lganda ishga tushiriladigan <hesitation> maxsus yordam obyektlari bo'ladi.